Ave, la verdá es que razas de gatus ain pa aburril. Paquí lo que siempri án avíu sonin gatus de campu, caçaoris güenus, que se crían ellus i ellus dentri güertas i corralis. Peru a ca ves se vein más razas polas casas, comu el persa, con esa cara achatá i el pelu largu; o el siamés, conos ojus essus azulis. Peru cudiau, que pala provincia de Caçris ain tamién gatus bravíus de verdá: el gatu montés uropeu, que no es un gatu amontesau, es una aspeci bravía, más grandi que un gatu corrienti, de listas i mu escambrizu. Vivi pa perdutalis paí comu Monfragüi, Las Villuercas o la Sierra de Gata. I sí, tamién ain lobus ciervalis, que enque no sonin gatus dominaus, son felinus nuestrus. Los án güeltu a soltal pa Valdecañas i paí pa Monfragüe, i enque son dificis de vel, velaí están, arrecuperandu el su sitiu nel monti. Enantis estava quasi que destinguíu, peru ara se va videndu más, enque sigui huendu difici el topal-si unu.